Sakafo tena tiàko zany gne drakaky, drakaky anigny saosy da e karazany an'azy io e karazany e fangaro amin'azy io eo ame dimy eo: gne tomatesy, gne tongolo, gne menaky, gne sira da ze aniko fangarony faha dimy eo zany na tongolo lay igny na sakamalaho.